Thori ingetoni ni furie itiraa hanu, ni kaunda suti. Kaunda thuti nitifurihe ang'u tichinireurora mwiri wakwe fundu ukei na ainaingi ya thori niifurie ighani shati na thuruale. Miracho nich- ni- ni ni- nifunge mkanda, thiku nileke ishati liwe liyakutika bwang'a yo. Thori ndio nitifurie ni mno nihoe ni hitho tu. Kaunda suti na shati na thuruale yechomekea ighire na mkanda thinavura vesti.